अगर रेस्टोरेंट में हमके वेटर फिश सूप ला के दे देलस वेजिटेबल सूप के बदले ता हम उ से आदरपूर्वक ऊ सूप बदले के कहब। और भविष्य में ई गलती ना करे के कहब, काहे से कि हमरे मन में ई बात रहल कि अइसन गलती ऊ इंसान जान बुझ के ना कईले हवे। बल्कि उ से ई अनजाने में हो गइल हवे, हम वेटर से अगली बार से और सतर्क होके काम करे खातिर कहब।